Kua tëtä ɨmayeyema oiko va, ëreï jembiureta yaikua vaera mbaetɨ se aesa, aikua jaevaera, kua tembiu jokopeguako ikai, jare jaevaera kraïko oyeapova